﻿Seniari vaera jetava reta ipitepe, jare jetava reta jovai, tenonde aikua kavitako kiapeko aï, kiareta ndieko aïva, jare semiarïtako mbaeko oyeapo ojo ojova, jare kiraitako mbae tenonde oyeapo ojo ojo, jukareko se semiärita jokope semiariyae